<hesitation> Ekyokubanza omuhoko omuhoko akalhetha amani, <hesitation> ebikusa obusara bwe bikusa bukalhetha amani, obundu bukalhetha amani, omukyeri ewanalhyaghu but isikutsibu <hesitation> aba- abasokulhu ba- bakera babya ba katsumba ebinyangwa keghe babya <hesitation> ebinyangwa binu byabya bikabaha amani keghe byabya bikabaha obuyingo bulhi kubanga bya babya bakaholhera okwa myaka kinani erilholhya eghighulhu kyenda kikumi ebakalhya ebinyangwa ebinyangwa binu bikaha amani kandi omushakulhu inakaholha enanakalhire ahabwe ebinyangwa so thunawithe esindi sya mboka esyawangalhya ewabya eghunawithe amani eghunendeke omwa mubiri waghu sighuwithe na malhwere abashakulhu kera babya bakalhya enderema, abashakulhu kera babya bakalhya edodo, <hesitation> abashakulhu babya bakalhya ebihimba ebihimba ebikabaha amani ndeke kandi ebabya ebanimukolha embiri yabu <hesitation>